نجم نقول: ثلاثة وعشرون، ستة وخمسون، ثمانية وسبعون، اثنا عشر، أربعة وثلاثون، خمسة وستون، تسعون، واحد، سبعة وأربعون، اثنان وثمانون. هذي أرقام عشوائية، ونتمنى تكون مفيدة لك!